אויף א בייק אדער אין א קאר איז דא א זאך וואס הייסט א ברעיק, <hesitation> און מען נוצט יענץ צו אפשטעלן די בייק אדער די קאר, ס'האט אזא שטיקל וואס כ'ווייס נישט ווי אזוי אין די קאר געשענט כ'ווייס אבער אז מ'דרוקט א ברעיק אין די קאר שטעלט זיך די קאר אפ און אויף א בייק איז דא ווען מ'דרוקט די ברעיק איז דא א שטיקל וואס ס'גייט ארויף אויף די רעדל ס'האלט אפ די רעדל פון קענען ווייטער פארן.